Teo bon vahuhu tenaa, tea taem benam rake nom tea va upeupehe o bon vahuhu tenaa, mamihu taem enaa na rake vonom enei enam toro paku va ante koa voen ei to ato va ante vonom nam. Peho taem enaa he a rutaa roho menam pa paku rakaha roho to tagus tamana taba ann tea va upe upehe nio bon vahuhu tenaa. Me na pa vadadao roho ama mage tenaa tea noma tea ann mikana. Eve he naa na teitei rakaha miroho a peha mage tenaa to vahus rakaha nom anaa. Nam a buaku pa hio roho teo hum to hio roho naa, me nam pa pate mos a "cake". A benaa rake nom tea paku a taba ann tenaa, naa na rakerake vonom enei naa toro vadadao maa berobero beiko. Mamihu beiko rakaha toro tei tea taem benam rake nom tea paku, tea vakikimana o bon vahuhu tenaa. Peho taem teo vinu vai koai menaa pa paku roho eve, enaa he tea tei me keara beera tenaa. Peho taem teo vinu vai koai mena pa paku roho eve, ena ha tea tei me keara beera tenaa. Mepa noma roho teo bona maa taba ann mepa ma vavon, von ma bona maa taba ann enei, tea me taba ann mepa von vakavara bona mepa dee vahaa nao, Gono vai bona taba to kahi no hee nae, a si rutaa mono to kahi no hee nom ana eve. Me pa vahaa nao bona menam pa nahunahu, meori pa nahunahu vakavara, menam pa ann, ann vakavara. Naa na rakerake rakaha vonom enei naa toro mararae rakaha naa repa paku. Eve he teo taem bonai, a mamihu taba to pakupaku nom nam tea vakikimana tenaa va nom. Eve he tea taem vai, naa sa mararae vira haa roro suku bene tenaa to mate roho. Meraunaa paa, naa sa tei vai haroho nom tea rakerake e va tea paku a taba bona, eve he tea maa neha naa na rake rakaha vonom enei a maa mage tenaa toro tavus vamata vabero maa mage tenaa toro tavus vamataa vabero maa nam repa kavara mararae tea vakiki mana o bon vahuhu tenaa.